Jaroxatni toza suv bilan yuvib tashlang qon to'xtaguncha toza mato bilan bosib turing antiseptik vosita qo'llang va steril bog'lam bilan yopib yaxshilab maxkamlang. Agar yomonlashsa shifokorga murojat qilishingiz kerak bo'ladi.